Mi lattan baba ladde ngam dabbaji je woni nder ladde mai pat latta do hula am, ha be lari am pat be dogga be nyukka nga mi maran sembe je wala ndabbawa wawata tita am ko torra am.